Pos nu yoo in maestro sta´ade nuuyo ja inka ja dioma chi xaa kundayo chi ja ka´ayo ku kaayo mixteku ku kayo español te un io inka maestro ja sta´ade ingles un inka tipo, un jatainio tipo este palabra ja skua´ayo te va skuayo.